Quiooꞌ na nquiaya jeꞌ na na nntꞌiaya joꞌ chaꞌ na catsuu ee catsuu mꞌaaⁿ catsuu na mayuuꞌ na wꞌii xeⁿ na nlquiiyoꞌ ꞌu, nntꞌuiiyoꞌ ꞌu mayuuꞌ na nioom nntsꞌaayoꞌ chaꞌ na catsuutsja manquiuuya na catsuutsja luaaꞌ cwii quiooꞌ na wꞌii joꞌjndyu luaaꞌ cwii quiooꞌ na jndeiꞌnaꞌ nljeiꞌ nasei xeⁿ na jeꞌ nntꞌuiiyoꞌ ꞌu, nlquiiyoꞌ ꞌu macaⁿnaꞌ na ꞌu nntseicjeendyuꞌ na nncjeꞌñoomꞌ yuu na waa wꞌaanasei chaꞌ na nnda̱a̱ na joꞌ tsuu na tincwiniomꞌ, cwiicheⁿ quiooꞌ na mati wꞌii mati jeꞌ joꞌ catsjo̱, catsjo̱, catsjo̱ cajaaⁿ quiooꞌmꞌaaⁿ mayuuꞌ na wꞌiiyoꞌ mati na nlcoꞌyoꞌ ꞌu na nntsꞌaayoꞌ nawiꞌ ꞌu majoꞌti jeꞌ na macaⁿnaꞌ jeꞌ na ꞌu nntseicjeendyuꞌ na nlꞌueꞌ nasei ee chaꞌ na tincwinioomꞌ na nntsꞌaa catsjo̱ cwiicheⁿ quiooꞌ jeꞌ na na mati jeꞌ na wꞌii jeꞌ naquiiꞌ jnda̱a̱ joꞌ tsuu catsaaꞌ, catsaaꞌ juuyoꞌ cwii quiooꞌ na wꞌiiyoꞌ, wꞌiitiyoꞌ nchii cwii catsueꞌ xeⁿ na nntꞌuiiyoꞌ ꞌu tinioom nntsꞌaayoꞌ ee mayuuꞌ na jnda̱ ndeiꞌnꞌomyoꞌ tꞌmaⁿ nata̱ꞌ nntsꞌaayoꞌ xeⁿ na nntꞌuiiyoꞌ ꞌu nueeⁿ quiooꞌ na nquiaya, nueeⁿ quiooꞌ na wjee na nnda̱a̱ na nlꞌa na cwii nata̱ꞌ na tꞌmaⁿ tsꞌaⁿ.